एलन भाटे आटान चीबोदनें ज़राख कम हलका हाथ ती दबावना। ती पलो ने <hesitation> धेरो धेरो रईश ने <hesitation> एलने ती अटा पर। एलन का ज़राख गुमावे ते आटां दबावाय जाए ने तेरमा ग्लूटेन ना <hesitation> मक लोच रवे। गिलू रवे, ज़रते हयो फेले ते ये फेले ने आटो आराम्ति फेली जाए आटा का ज़राख गुंधी देखी ते बेलनो ज़राख वारो है जाए।